मोर टूरी मोला नि पता है। तोला कैसे हसना हे अगर मोर से कोई गलती होईस हे। तो तय सीधा बता मोला बात में काबर उलझत हस ए भाषा मोला नि समझ आएल आऊ तय उदास हुए के कारण ल बता मोला।